Алҷазоир е Алҷазира дар шимоли Африка, дар соҳили баҳри Миёназамин ҷойгир аст, ки яке аз бузургтарин кишварҳои қитъаи Африка мебошад. Фарҳанги Алҷаҳи Алҷазоир омезиши фарҳанги арабӣ, берберӣ ва таъсири аврупоӣ мебошад. Яке аз ҷанбаҳои муҳими фарҳанги Алҷазоир мусиқӣ ва рақсҳои анъанавӣ мебошанд.